Oli babé néni ucaméén béjoow gawu tiin taan umimé gapoor gu mémééŋ to ùmaal nak ubajul nubojéén imbi uju uwu jak, nubojéén ufak kindi uŋa furaas fafu miin uwu jambi gapoor gagu guyuho gukani gasomut mara gapoor sin akaan aan gasomut yo écimé bala uwu aw bé munde ubojéén min kindi uwu.